מ'לעשט אויס די הויפט וואסער סופליי, דערנאך זאל מען אראפשרויפן די הענטל פון די פאוסעט, מען זאל זען צו עס איז דא דארטן א שטיקל - א וואשער אדער א אורינג וואס איז אויסגעריבן מ'זאל עס איינטוישן אויף א נייע וואס מ'קען קויפן אין די געשעפטן וואס פארקויפן הארדווער, צוריק צומאכן און זען צו עס איז פארראכטן.